द्जेब्ल अन्गो फ्रिज् निकत कनैये। होम्बन, बोगुत् कुकेसोपि एजेरे। जन्ग् बुज्तुपो थन्द खलम। जन इलन्ग् नैहोक्। जहोक् सोब्जि पोल्मुलो। क त्सेब जन्ग्। मिको अय् थन्द। अर मुजन्ग् ऐन देन। जकेबे क्सेव। इकोन देन अर जन्गन। फ्रिज् त्सन्बतै जिन्ग्ने। कुरू बिफुन् न बुज्तुप् र फिअ। अन्गो बोगुत् फ्रिज् त्सनि बुज्तुप् जनने। मुजन्ग् मुने होन्द तन्ग्ब। ऐस्क्रिम् बनै नैहोक्। मितै बनै नैहोक्। क त्सेब फ्रिज्। जनहय। फेमेलेओ अन्गो फ्रिज्। भैन जकैद। ओन्दिने प्रएनु बनै बैथने नलै। गुसु गुसु लन्ग् नैह्। मनै। जन इलन्ग् नैह्। अन्गो फ्रिज् थन्द। मुजन्ग् मुने। ऐस्क्रिम् लगै नैह्। मनै। कुम कन्कुर। देने थैय। जन्गि। फ्रिज् त्सन्बतै। अन्गो बोगुत् च्लोसे नैह्। मुजन्ग् मुने। अन्गो फ्रिज् त्सनि थगै। फ्रिज् हबो। भोगुत् बुज्तुप् देनै। जैन। कोतोब थैब। अन्गो बोगुत् च्लोसे नैह्। मुजन्ग् मुने।